نعم الفن ممكن يكون له تاثير سلبي لما يوجه الإنسان ويروجه على أفكار وتفكيرات كلها تكون سلبية، ويعملوا وتكون تحرضه كلها على العنف وال- وال- القتل متلاً فهذا يكون <hesitation> من التوصيل أو من الدعوة تكون جاية من الت- من الفن السلبي أكيد، والفن يروج فيها.